Singapur yepe mopeti tëta tuisava jaema jokope oiko jaeko oime yoguɨreko jokope jaeko china, malaya jei supeva jare india jaereta mopeti rami yoguɨreko reta jukurai jaereta oyomboete reve oyapo reta opaete iya rete rete reta oime yave jae jeko reta jare jokua jukurai jaereta yoguɨreko